والله نحب نختار نكون مؤلف مشهور، لإن الكتابة تعطيني فرصة للتعبيرعن أفكاري وأحلامي بشكل عميق، أخلي الناس يعيشوا معايا في العوالم <hesitation> اللي نخلقها أو التمثيل رغم إنه ممتع لكن ما يعطيني نفس الحرية في التعبير، <hesitation> زي التعبير عن أفكاري وهكي، الكتابة اللي تخليني نتركه بس نحط فيها في قلوب الناس.